Ige egotoa obosibore bwa ogotara aonsi pi totabwati eensemo ya kobagua ng'a oyo nkabira kia are nkabira ki are, tore egento ekemo muna chinse chinde tokobwatia omofano muna ebare na barabwo naintwe nabo tore igo, amasikani akogenderera goetera ase ensemo eye ya ebendera eywo yaito na, omonto ase koimoka ayechweri gose kiang'o keneni oii osaririe richiko ria ense ya kenya ase eng'encho na egento keire isiko, nonye na aba bakominyoka isiko, ka aminyokire isiko aaaaaria bakominyoka sports, bakominyoka n ege egento bakobisiwa na ebendera ekoorokia ng'a ense gete yakorire buya, eywo nere esiko ya ense yaito gekogera eki naki egento togoetogeria, ekero ande onsi egento omonto nonye omorai, bwa ense ya kenya, ege ekereee akoooorwa obogambia akoereri oyonde, neroo akoewa, nonye nomooo obo aba bande barendete ense eye yaito ya kenya n buna abasigari aba, n kakure ebendera lasima ebe oo, eywo iga ere egento, ekemanyereri ekenene sana ekebwenete koewa esiko na abagaka na abana buna bagokina nonya na ogotera nkoroo. Gokobeka gegoteneniwa, obagotera ogotera okwo, kwa kwarwa esiko gochia ase naende omonto ogotenena kabisa birengereri bitayo chiang'ao, ogotenena boronge naende otherwise, ekere egote egokore ekero ekobekwa, egere egoteneniwa, otoke ngotara ore, igo okobwatwa.